Pasword ndia sebagai dokumen lalaok yang sah, supaya Ita bisa masok lo negara esa atau Ita Lao Hela negara esa, pasword ndia boe ana kanu fungsi Nok Ita identitas diri yang ndia ana berlaku secara internasional.